כּנפצל אלאעיש פי קלעת אלקלעה כתגמע בין אלתאריח ואלג׳מאל ואלאמאן כתכליני נכסב רוה אלמצי ואלקוה דיאל אלמקום, אלאעיש פי קלעת כתכון מריח וענדהא טאבע חצ׳אסה פיה ג׳וי הד׳ ואסראר כתכלכ נכסס בעלעזמה, אמה ספינה פי אלפדא׳ מג׳אמארה כבירה ומסתירה כתכון עמארה תחדיאת וחתר.